मैं थें एक बहुत जरूरी बात पर आपकी सलाह चैन्दी। और वा बात या च कि मैंन एक समारोह मा अपना दोस्त की हंसी मजाक मा खिल्ली उड़े दिनी। और वू नाराज ह्वे गे। मेरा साथ मा बातचीत नी च करनू त आप मैं थें यन बतावा कि कै प्रकार से मैं वी थें मनो?